sæl og verið velkomin í

í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við segjum meðal annars frá álft sem festi gogginn í dós sjáum krakka sem klæddu sig í hatara búning á öskudaginn heyrum af uppáhalds bók í

og kynnum okkur þættina hvað höfum við gert ég heiti

lagið hatrið mun sigra með hljómsveitinni verður framlag Íslands í Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva sem haldin verður í tel Aviv í Ísrael í maí fimm lög kepptu til úrslita í Laugardalshöllinni um helgina tvö þeirra hatrið mun sigra með

og hvað ef ég get ekki elskað með Friðriki Ómari komust í úrslitaeinvígi en það var hatrið sem sigraði helstu Evrópu spá Íslandi fjórða sæti í Eurovision fyrir

hefur aukið trú á því að Ísland sigri nú er bara spurning hvort við munum sjá marga litla á öskudaginn í dag er bolludagurinn og margir háma í sig rjómabollur af því tilefni bolludagur er alltaf á mánudegi sjö vikum

sögð hafa borist til Íslands á seinni hluta nítjándu aldar frá Danmörku eða Noregi dagurinn var áður stundum kallaður

foreldra eða aðra í fjölskyldunni og fengju bollu að launum til þess voru búnir til sérstakir mikil vinna var oft lögð í að föndra skrautlega vendi það er kannski ekki alveg jafn rík hefð fyrir því í dag í dag er þetta stærsti dagur ársins í bakaríum á Íslandi bakarar landsins baka á hverju ári yfir milljón

bollur bara fyrir þennan dag það er fyrir utan allar bollurnar sem fólk bakar heima hjá sér þótt fjölbreytnin aukist með hverju ári og alls konar bollur séu í boði eru klassísku

bækur eru jafn ólíkar og þær eru margar margir kannast samt sérstaka sögu sem við elskum að lesa aftur og aftur við ætlum að fá að kynnast einni slíkri í krakka

Þór

ég er hérna með uppáhalds bókina mína norrænar goðsagnir um hvað er þessi bók þetta er bók um goðafræði hún er spennandi skemmtileg og viðburðarík af hverju er þetta uppáhaldsbókin þín

ég hef bara svo mikinn áhuga á goðafræði yfir höfuð og þessi bók fræðir mig svo miklu meira um hana ertu búinn að lesa hana oftar en einu sinni já ég er búinn að lesa hana tvisvar persónu í bókinni já tvær það eru Óðinn og Þór sem eru en ekki skemmtilegustu eða Fógetagarðurinn í miðbæ Reykjavíkur hefur valdið deilum undanfarna mánuði við skulum kynna okkur málið

Kvosinni í Reykjavík og á sér langa sögu þar var fyrsti og elsti kirkjugarður í Reykjavík þangað til hann var færður árið átján hundruð þrjátíu og níu þangað sem

tók svo miklum breytingum og eftir seinni heimsstyrjöld var að hann gerður að opinberum garði í fyrra var byrjað að grafa fyrir nýrri byggingu á svæðinu en þar á að rísa hótel minjastofnun Íslands gerði athugasemd við framkvæmdina stofnunin sér um

að vernda fornleifar og byggingar á Íslandi stofnunin lagði til í janúar að stækka friðlýst svæði þar sem hótelið á að rísa og mennta og menningarmálaráðherra samþykkti það margir sögðu að inngangurinn að hótelinu ætti ekki að vera þar sem torgið er það er til að sýna gamla kirkjugarðinum og þessum sögulega stað virðingu það þurfi að taka tillit til þess á reitnum eru merkilegar fornminjar ekki að hrófl a við gamla kirkjugarðinum aðrir segja að það sé búið að fjarlægja allt sem telst mikilvægt og það megi halda áfram framkvæmdunum fyrir tveimur vikum dró Minjastofnun til baka tillögur sínar um að friðlýsa austasta hluta

minjastofnun vill svo að allir á svæðinu sameinist um að gera sögu staðarins aðgengilegri og að það styrki mannlífið í miðbæ Reykjavíkur í dag er sprengidagur það er þriðjudagur fyrir

sjö vikum fyrir páska og er á milli bolludags og öskudags elsta heimild um hið íslenska heiti dagsins tengist matarveislu fyrir föstuna í gamla daga voru haldnar miklar

og enn í dag þekkja margir þá hefð að borða saltkjöt og baunir þennan dag sá matseðill hefur þekkst hér á landi á sprengidag í meira en hundrað ár

rætur að rekja til kaþólskrar trúarhefðar á borðar fólk ekki kjöt og þess vegna eru haldnar miklar áður en hún byrjar þá borðar fólk ekki kjöt fram að páskum en fasta er sá tími sem fólk neitar sér um ákveðinn mat og oft er það í trúarlegum tilgangi víða erlendis heitir þessi dagur feiti þriðjudagur

eða mardi gras og er skrautlegur hátíðisdagur sérstök

námskeið eru haldin reglulega þar sem börn og unglingar koma saman í spilasal nexus í Reykjavík og læra spil og leiki sálfræðingur hjá segir að tilgangur þeirra sé umfram allt að krakkarnir kynnist öðru fólki og styrki félagsfærni sína fyrir fimm árum fékk ég hugmyndina um að vinna með krakka í gegnum svona spil og aðra þetta var mjög jaðar á þeim tíma sem þýðir bara að þetta var ekki svona þekkt og þess háttar og setti mig í samband við Gísla og með öðrum sálfræðingum og kennurum þá störtum við sem sagt nexus

og það eru komin nákvæmlega fjögur ár síðan að fyrsta námskeiðið fór í loftið

dag og á morgun sem er

er það svona uppáhaldið

ég hef aldrei spilað það en hef alltaf heyrt um það og er mjög spenntur fyrir

frekar mikill nördi og finnst gaman að gera svona hluti eins og d þannig þú hefur þekkt öll þessi spil og allt þetta dót áður

alltaf fundist gaman að setjast niður með fjölskyldunni og fjölskyldunni og spila bara með þeim af því núna er pabbi og mamma að gera svona nýja hluti þar sem förum bara á hverju kvöldi og spilum tökum frí frá tölvunni og í raun sér maður árangur

krakkarnir tengjast og koma sjálfir og stunda áhugamálin hérna það finnst mér best af öllu það er markmiðið að þau geta mætt sjálf í spilasalinn þekkja einhverja þekkja starfsfólkið hvernig þetta virkar allt og stunda sjálf nú ætlar

Gummi jó að fræða okkur um það nýjasta í heimi tækninnar en í kvöld segir hann okkur frá svokölluðum

eru ekki bara tækin okkar sem eru að verða snjallari og snjallari fötin okkar líka Google og Levis hafa til dæmis sett á sérstakan þráð sem getur flutt rafboð á milli staða þannig er hægt að stjórna tónlistinni og svara símanum með því einu að strjúka hendinni sem reima sig sjálfir og er stýrt með appi draumurinn er að skórnir fatti þegar þú til enda ótrúlega flókið að reima hægt er að kynna sér nýja tækni og ýmislegt spennandi á ungruv punktur is var glatt á hjalla í Ástralíu og Brasilíu um helgina þegar litskrúðugar hátíðir fór fram í Sydney fylgdust um þrjú hundruð þúsund manns með mardi gras skrúðgöngunni sem er haldin til þess að berjast fyrir réttindum hinsegin fólks tæplega þrettán þúsund manns tóku þátt í

skrúðgöngunni með skrautlegum vögnum og búningum í Ríó í Brasilíu var hin árlega

sett á laugardaginn og lauk í dag hátíðin í Ríó er ein stærsta og frægasta hún var fyrst haldin árið sautján hundruð tuttugu og þrjú svo það styttist í þrjú hundruð ára afmæli hennar talið er að tvær milljónir manna hafi sungið og dansað alla helgina fram til dagsins í dag er í dag og á flestum stöðum á landinu klæddu krakkar sig í búninga og sungu fyrir nammi öskudagurinn á sér langa sögu hann er fyrsti dagurinn í lönguföstu sem hefst í sjöundu viku fyrir páska dagurinn hefur verið mikilvægur í kaþólskri trúarhefð nafn dagsins á rætur í þeim sið að ösku af brenndum

var dreift yfir höfuð kirkjugesta langafasta stendur yfir í fjörutíu daga eða fram að páskum á föstunni borðar fólk lítið eða í dag er algengast að börn klæði sig í grímubúning og fari á milli búða og fyrirtækja syngi og fái nammi í staðinn í ár var hljómsveitin mikill innblástur við

kannski ekki skrítið þar sem hún vakti mikla athygli fyrir búningana sína í söngvakeppninni hvernig líður þér í þessum búning bara og hverjir eru að fara að vinna Eurovision hatrið en hvernig syngur hann undanfarna daga hefur athygli margra beinst að álft sem sást í síðustu viku með

fasta á gogginum yfirvöld voru látin vita og um leið var farið að skipuleggja björgunaraðgerðir myndband náðist af óheppnu álftinni þar sem hún gat ekki borðað hún var særð eftir dósina og gat ekki flogið lengur starfsmenn Náttúrufræðistofnunar fóru á bát og reyndu að ná henni og losa hana við dósina það tókst í gærmorgun við fengum bátinn og hún er orðin frekar slöpp og reyndi að taka taka á loft fyrst en svo var hægt að ná henni með háf Ólafur þurfti nokkrar tilraunir en svo tókst þetta

var skoðuð vandlega og send í húsdýragarðinn þar sem hún verður á meðan hún jafnar sig rúmlega tvö hundruð milljarðar eru framleiddir á hverju ári margar þeirra eru ekki endurunnar og enda þess vegna úti í náttúrunni fuglar og önnur dýr hafa auðvitað ekkert að gera með dósir og svona slys minna á það hversu mikilvægt það er að henda þeim ekki

út í náttúruna heldur endurvinna þær

þvílíkur viðbjóður ertu með dósina enn þá já dósin er hérna loftgæði á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki verið með besta móti og varað hefur verið við miklu svifryki varar við svifryki næstu daga en viðbragðsteymi Reykjavíkurborgar Vegagerðarinnar og fleiri brugðust við með því að reyna að

þungar umferðargötur á höfuðborgarsvæðinu auk Reykjanesbrautar í dag að

þýðir að draga úr ryki í lofti svo þarf líka að sópa margar götur í Reykjavík sem eru allar úti í sandi sem var borinn á vegna hálku hægt er að kynna sér loftgæði nánar á vef Umhverfisstofnunar loftgæði punktur is þættirnir hvað höfum við gert verða samtals tíu og fyrsti þátturinn

er nokkurs konar inngangur að því sem koma skal það fyrsta og kannski það mikilvægasta sem maður þarf að vita í tengslum við loftslagsmál er að þekkja gróðurhúsaáhrif lofthjúpurinn okkar er merkilega þunnur um áttatíu prósent þess andrúmslofts sem við getum lifað í er innan við tíu kílómetra frá yfirborði jarðar það er svona eins og vegalengdin milli til til þess að hafa veruleg áhrif á lofthjúp jarðar þessi rýra ára er að mestu úr eða köfnunarefni og súrefni hiti frá sólinni kemst hindrunarlaust í gegnum þessi efni í lofthjúpnum eru líka gróðurhúsalofttegundir eins og vatnsgufa koldíoxíð og metan sem virka öll dálítið

eins og teppi sem hleypir innrauða ljósinu ekki svo auðveldlega aftur út í geiminn þau gleypa hitann og halda honum inni þannig að hitastigið á jörðinni hækkar þannig virka gróðurhúsaáhrifin þetta er sama eðlisfræði og skýrir hvers vegna hitastigið innan í bílnum þínum hækkar á sólríkum degi rúðurnar í bílnum hleypa hitanum ekki svo auðveldlega út úr bílnum aftur alveg eins og í gróðurhúsi öll göngum við í fötum dags daglega en við hugsum kannski ekki mikið út í það hvernig þau eru búin til þegar einhverjir tískuspekúlantar eru búnir að ákveða í hvaða fötum við eigum að vera í eftir tvö ár þá fer af stað þetta framleiðsluferli þar sem einhver stuttermabolur er litaður fjólublár segjum sem svo að það er lítill indverskur strákur sem ætti kannski að vera í skóla

sem er fenginn til þess að lita efnið og hann er kannski ekki einu sinni með hanska og fær voða lítið greitt fyrir þetta síðan er þetta efni allt saman tekið og

flutt á annan stað og

er það sniðið og saumað svo er

það flutt með skipi yfir til Evrópu þangað sem það er flutt

yfir í trukka sem flytja það í búðirnar og svo fer einstaklingurinn og kaupir

og heldur að hann verði miklu hamingjusamari útaf því að

er í tísku það slæma við þetta er að bolurinn verður líklega kominn úr tísku um það bil þegar þú ert búin nn að þvo hann tvisvar þrisvar þá er ferlið farið af stað aftur þá

í appelsínugulu og indverski strákurinn orðinn árinu eldri

núna þá verður hún glaðari því hún fellur betur inn í hópinn svo er það þessi

árið tvö þúsund og fimmtán með honum komu allar þjóðir sér saman um að gera eitthvað í málinu en það hefur kannski gengið frekar hægt

í sér falskar vonir og fjallar eiginlega um að gera ekki neitt þannig séð gera eitthvað seinna þessar hafa verið dálítið bundnar við stjórnmálamenn og aðila í viðskiptalífinu almenningur held ég hafi ekki skynjað mjög vel hvað er verið að díla um þegar menn tala um eina komma fimm gráður og tvær gráður fólk hefur haldið að tvær gráður væru í lagi eða þá jafnvel að við

svo mikla stjórn á okkar málum að við getum bara stillt jörðina tveim gráðum heitar við getum notað tuttugustu öldina og þessar framfarir sem

segja frá því að menn náðu tökum á

menn voru komnir með flugvélar þar til þeir voru komnir með

ekkert svo mörg ár

kannski tuttugu ára tímabil þar sem þeir voru farnir að fljúga með farþega en þetta gerðu menn vegna þess að þeir vildu gera

ég held að ef við virkilega viljum gera þetta þá getum við séð alveg ótrúlega magnaða hluti gerast ef að við bara hefðum traust á þessum vísindamönnum og fylgjum þessum ráðleggingum og síðan vissum að við hefðum þekkingu tækni og gáfur til þess að

breyta þessu að þá myndi það gerast fyrr í vikunni fæddist

í dýragarði í Belgíu asíufílar eru taldir í útrýmingarhættu en þetta er í þriðja skiptið sem

fæðist í garðinum þar er markmiðið að stuðla að því að asíufílar fjölgi sér svo hægt sé að sleppa þeim frjálsum í skóginum

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar